Fomba famokarany ñy aponga feo: -Ñy famangoa azy aminy ñy velarany; -Manahaky anizay ñy vibration noho ñy famokarany ñy feo; -Misy koa ñy fañitsia ñy tension; -Misy ñy fomba fanaova ñy famangoa; -Manahaky anizay ñy fampiasa ñy karazany ñ'aponga samby karazany, -Ñy fiarahany aminy ñy rivotse aminy ñy vatany ao.